Traversé l'Azia pensu ch'a sia ün pais abastansa caud, almenu chërdu, sai nen, sun mai staie e niente anche li atresadüra adatta për fe ën viage del gener, sai nen, tipo diversi diverse burace d'acua, scarpun adatti e pöi l'abigliament a pudrìa ese pudrìa ese estiu e anche invernal perché magari d'nöit a fa anche freit